biaso nyo sayo tu tiduk sekitar enam jam, limo jam nah memang kalua di tanyo butuh nyo tu tiduk berapo ideal nyo tu manusio itu butuh tiduk sekitar delapan jam nah kalua di tanyo sayu tu belum- belum cukup tiduk dak, selamo sayo masuk kuliah, selamo sayo masuk kuliah ni sayo meraso tiudk ayo dak ado cukup tiduk sayo ni pasti dak- dak enak, pasti dak yo dak fresh lah bangun pagi macam- macam kareno sayo tu begadang terus selamo sayo di apo berkuliah ni jam tiduk sayo dak teratur, jam tiduk sayo teganggu gitu, nah iyo macam- macam tu jadi sayo kalau tiduk tu paling enam jam lah-palingg- paling lamo tu enam jam paling cepat tu mungkin biso tigo jam, tapi biaso nyo tu sayo tiduk tu limo jam, enam jam dak cukup delapan jam, memang tiduk tu pengaruh buat sayo kuliah, kalo missal nyo sayo begadang tiduk cuma duo jam, tigo jam, waih besok pagi tu pasti te kantuk- kantuk dak fresh kan pasti dak focus kan kuliah nah itu. Waktu tiduk tu perlu lah menurut sayo kareno. Kito organ- organ jugo istirahat di saat kito tiduk, jugo <hesitation> semua jugo bekerja semua juga bekerja semua juga refresh lah ngisi tenago kan pado saat tiduk, jadi kalua tiduk kurang tu yo bahayo lah menurut sayo yo, mau mato pun sakit yo kan badan pun sakit pegal- pegal garo- garo kurang tiduk, tiduk sayo ni kurang, memang ideal nyo tiduk tu lapan jam, lapan jam lah tiduk tu ideal nyo, kalau kelebihan tiduk jugo dak bgaus jugo kan kelebihan tiduk jugo dak baik dak sehat yo.